Waa fridge moom njëriñam bari na, am na njëriñ trop trop surement time mi tàngaay, <noise> mun nga faa denc lekka du yàqu, mun nga faa denc ndox <noise> mun ngaa togga lu bari nga def ko si fridge bi waaye time boo bëggee dangaa ñëw rek génne tàngal nga lekka, mun ngaa lekka <noise> bu- bugguloo mu yàqu nga def ko si fridge bi. <noise> Mun ngaa <noise> wut ndox bu sedda nga def ko si fridge bi nga naan juice, waa <hesitation> banaana, fruit, pomme, apple, yooyu mun nga koo def sa fridge juice, drinks, yooyu yëpp def ko fa ba du yàqu. Fridge njëriñam moom moom loolu la so yëpp mun nga ko faa def nga denc ko du yàqu <noise> njëriñam bari na trop trop trop am na solo. <noise>